Oyi so mu a dia visi pɛ mami turnevisi mibin han visira twa mibin a'a a plis plisi mi han ɲusin twa mibin a'a mu'in twa mibin a han klera we le han klera katre-kare u si si-kote si -kote han we le han klera so don turnevisi pɛ mami visi